Je'e po'oxpë je'e tyak jue a'ax je'e wyañ ko'o a'ax tyëkatyën y mëd je'e yak animal mach porque ji'im bi'i t'sach myëmëy neyj ko'o pëxën tyjatyë animal dun chuk unkatyë ji'imyë dun myamëy je'e jedun chyuk kyabyë.